To sholli gaskiya haga Allah wodi sholli fere-fere kodai enta iri dabare no saɓɓiranta ngaɗirta wuro ko ngaɗirta ɗuɗɗum wodi iri dabala, nyalal, boleuru iri maji kanji to, di keɓi ko lekki nyiɓɓuki ɗi ngaɗai saɓɓo ɓi saɓɓrtadi toɗi saɓɓi kanji douɗon ɗi ngarta ɗi njodo har ɗi ngaɗa ɓikko maji rayuwa maji douɗon <hesitation> to ɗi ngaɗi ɗi kosha leggal ah ginol ah bafol ɗi ngara ɗi kauta toɗi ngari di saɓɓai di ngaɗa sai ɗari lishel ba tati ko nimhi ko jaɓɓi ko ɓokki nih sai ɗi ɗari shaka shinɗe tati ni sai ɗi ngara ɗi ngaɗa enta edɗ njo'inta <hesitation> shaɓɓo majitin to-toɗi njo'ini sudu maji ɗon ɗi ngarta ɗa njoɗo ɗi sakkina ɗi ngaɗa rayuwa maji wodi bo kelle-kellehon won ngozahon wodi pu kankon bo kon koshai bano iri bali en di sirta bali-bali ɗi ngara ɓandu nimje enta e mari lekki ɗi ngaɗa ba sanyo toɗi ngari ɗi sanyai ɗi kaɗaka sanyuki e ɗi eɓi sanya eɓi ngaɗɗai eɗi sanya toh hudaden ɗum bawuɗe jomirawo ngaɗan taɗi kollata ɗi noɗi ngarata shuɗi maji noɗi ngarata rayuwa maji haɗi ngada ɓikkon maji derɗon to eɓi kosha lekkuɗon, ngenon-ngenon koɗi sanyata e ɗi sanya sai ɗi gada toɗi sanyi eɗi-sanya eɗi-sanya eɗi-sanya harɗi ngarta ɗi ngaɗa dammugal toɗi ngari eɗi ngaɗi dammugal eɗi dumɗuntu to heiɗi ngaɗa dun warta ba lotoni toh baliɗin toɗi sirti en ko bo gene sirtotoɗe toɗi sirti sai ɗi kosha gol bano bajol ni seɗin jaha di njoma edi kaɓɓa edi njoma edi kaɓɓa to e hakkilo-hakkilo eɗi njoma hardi ngarta ba saɓɓo har warta eɗi ngaɗa rawun majum, toɗi gaɗi rawun majum sai di garta sai di sai suduɗun du turo todi turake saiɗi garta ɗi-eɗi poɗa-eɗum-edumpoda eɗi njoma eɗi poɗa eɗi kaɓɓa eɗi njoma eɗi kowa e honduko maji har warta shugel derton wanda todi sakkini derton heiɗi ngara eɗi ngara honduko dammugal di nassa todi nassi derdon saiɗi njonlo derɗon toɗi njonli derɗon harɗi ngaɗaka balɗi nderdon. har warta ɗi puɗɗi sakki barbara harɗi ngaɗa ɗi sakkine nderɗon <hesitation> ɗi ngaɗa ɓikkon mon koyije derɗon toɗi ngaɗi koyije daga koyije harɗi ngarta du waru du wofo derɗon toɗu wofake har nyande Allah hoɗɗiri toɗu wo'inna don ɗon babaru bo ɗon yasi, to babaru don der yasi, toh innaru bo ɗon wofi, toɗi ngaɗai jaɓi-jaɓi du to dilli durngol du jabana du, du to dilli durngol jabana du. To enon-enon-enon-enon hardi ngi'a di perni, toɗi perni diga ɗon du dillai tefonoya du abinci sai waɗanaɗu nder honduko maru to'o yahi tefonoyi du sai wadda wadana ngel nder honduko magel to enon-enon-enon har Allah waɗa kankomma kon puɗɗa umminki bileji makon har kon puɗɗa gasa harkon puɗɗa wurtaki, daga don ekon ekkito piruki ekon pira ekon pira, to nyande kon piribo kon kyauti firuki to kon puɗɗai wurtaki diga honduko lekki kon ngoni. Ekon ngurto kon guita kon nassa. toh lokashire inna wurti kon ngurto kon njara hendu to lokashire hiri sai kon gwuita kon nessa der suduma kon e inna makon to ti-daga ɗonbo to kon kyauti kon mauni tofa diga don kankon ma kon garti kadi kon nassata dessudu sai kon ngurto kon tefana sudu hore makon kankon ma.